Aminay aty zao misy kaly, misy kabaka raiky zay tena tsy tiako nenty raha io e! sanabavy leroa! Daboara zay, daboara io <hesitation> raha io, tsara loko raha io, za- anao mo zany mijery an'ny raha io tsara loko raha io, fa bakeo hohaninao couleuran'ny raha io koa raha diso masaka zay kara tay zay pôzin'ny raha io, jaunejaune tsy hainao fanaovana zay fa, tsara raha io tenenin-dreo e!